Yéliŋu wogada wori i ga sonka ndébérini mokho bé a guébé i na deberini soké gna, i ga nagna débérini kha i na débéri yitté kamma, ou i na débéri khora, ingaba débérini ti kouwa, yo i ya yitéré gnimé koutou, yité déré moulou i ga kapa sonka ké ya <hesitation> wo da wori i na débérini koundou gna dé, i ya débérini yité nkama, i ya débérini khora nkama, i ganagna débérini kha ina débérini ti soké gna. Soké ké kuŋa kiŋa moulou ŋa kéfinéye i ni kéféyi, i na débérini koundou gna ngada kébé wori.